Ha. ya hu ku ta ha a an. dami ta yu ta xatan ini ngi naketi ña naraiyó, ta key va yo ta kuniniña tona ko fa tu kentui nama kuan yó tada nguan tain tute xán tamijan, ta tain ñajan ta ha a an. na koa dikan oko minuto a uxi minuto na nini nini ken va dikon jan tada nguan katiña.